To <hesitation> kimbə wsa zəm nə ya fa gar gabaɗaya rə ghum kibə dʒa ya mə pa’dlem na wa ya ngi na ya sa gurgwində kanaji to ma sar gurgwində kanadiya na ndər ni ya fa viya kuma wa sə hura zhi pana rə ya nuwi shina sa’a nan kuma har ni ya səkə mbi ghəy daidai lokace mbw kəa ɗafci na ni ya hal ya to ka buke ma bow kiɓə wsai fa gar ni ya zəm na ɗafa ko ɗa fa hova ko ɗa fa ha to ma mbw kə zha zhi na dow ni ya fa ndər zi masuman mə wa mbw kə dərə ndər rə va punə nyi na to ko luma rə məl ni ya hal ɗa fa ka taba ɗa zhi bow ko kuma rə ya məl ni ya su gurgundə nga kanaji zha taɓa faha su ama ma mbwgulo wsi wsai mbw zhi ta wsa bəbəbə iyi shinkafa ni mbw kəy ʒma məl vala gha zhi ha na zha fa gar ziw ti kibə wsa rə ya nuwi shi wsa ʒam bukə nə ya ndar fa gur zi gurgundi nga kanati ba ɗafa ha ko ɗafa hova ghə zi nə ya fa gar zi.